Pos es sentil Suecia i me recuerdu de tolos mueblis suecus que tengu entangilaus. La genti esta d'Ikea te vendi los mueblis desentanguilaus porque izin que assina ahorran sitiu i perras pal clienti. Casu es qu'alogu te toca a ti peru, güenu, es güena entretenga pal iviernu. Dela Estoria te digu qu'enantis era país apoderau i no neutral i mesmu era más huerti que Russia o que Prussia.